اذا اني اريد اصير عميل سري بمنظمة انه اولا اتصرف نصف نفس صرفاتهم ويعني انه علساس عندي معارف بالمنظمات الباقية الاجرامية الباقية واحاول يعني اكسب ثقتهم